الكتب طبعا يتم تنظيمها عن طريق الحروف الابجديه يعني مثلا احط اللي تبدا بالحرف بالحرف الف في مكان معين احط مثلا عن انظمه عن طريق الموضوعات احد الكتب المتعلقه بالادب في مكان الكتب المتعلقه بالفن في مكان الكتب المعلقه المتعلقه بالقسم الديني في مكان اخر وهكذا يتم تنظيمها حسب موضوع